Ñy mombamomba ny ñy sakafo a Kenia añy: Rozy añy mihinambary, mihinampaty ro mihinankena, mihina ñy legimy, <shushes> rezao ñy raha hanindrozy mahazatsy androzy añy, <shushes> mihina rozy ñy igalyy5, io ñy fototsy ny ñy sakafo a Kenya, manahakan'izao ñy fihinanandrozy ñy miamà, miamà sômà eo hen'eo, hena ketrihindrozy añe, aminy ñy fomba fiketreha ndrozy aze, henan'aomby, henankso, hena.